Ɛkʋɛdi kekele ɛvlatsɔ kʋ ɔlɛ ɛtʋfʋɛ wani atamiɛkʋ kʋ atani abafa nʋ ɛvlayinye kʋ wʋdʋɛ mɛ yavo ni azɔɛ nʋ tɛknoloɣi kʋtɛkʋɛ kaza amɛ la ɔlɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ <hesitation> ɛkʋɛ bʋakʋ ayakɔ sʋ nʋ ɔnamakʋtʋ bʋekele kɛ ɛvlatsɔ la kɛ ayɔ tatɛkʋ ɛvlatsɔ la mɛ amʋ nʋ ɛkʋɛ abʋɛkele kɛtsedigbo nɛ nɔ niya kɔsʋ nʋ tatɛkʋɛ abʋɛ abʋɛ lanʋ mɛ mʋ ɛvlatsɔ nɛfʋɛ nizali lakʋ nafɔya awɛ namʋ nʋ nima nime nimevʋ aka alo ʋdzovi nibadʋ wʋela ɔmatiti nɔ bʋa itiɛ bʋakʋ nisɛnɔ ɔlʋ nedia kʋ nayɔ tatɛkʋɛ kʋ na na natsi ivʋfʋa mɛ niyeya awɛ lafa ɔlɛ yovo wani ɛkʋɛ katatini abafa lala ale ɛtʋfʋe alʋ wani ɛkʋɛ katani ɔbafa lafa mʋ wʋbi wʋka <hesitation> uivi kawʋ bilafa tsoya yadʋ nayavaa ɛkʋ geɛdɛdʋ mʋ par ɛzapl ɛkʋ gɛdɛ dʋ mʋ ɛvla <hesitation> itiko naya nɛmɛ vlatsɔ edisʋ mɛ nafozɔ alʋ nali namʋ ɛsɛ newle ɛga nadʋ nɔ alo itsede nadʋ nɔ ninxayɔ itsʋkʋ nine nili nɛmɛ xali kʋnayɔ itikoa itiɛ nazɔa mɛ ɔtani amʋ ɛsɛ nikazɔ mɛ tatʋ tɛknoloɣi alo ɛ ɛdʋsʋɛ abɛ la ɔtɔtabilɛ ɛkʋ bʋɛ bʋa nimatsi yoyadʋ nayava mʋ wʋ alevle awʋleve awʋlewle anɛkʋ ɔtani adzɔa ɔtani adʋ belia tɛkʋ wa nadʋ mɛ ɔtani azɛnyi bi ɔnʋ. Dʋ wʋafʋsʋ nʋ tɛkʋɛ efʋe tɛdʋsʋɛ kefʋe ɛvlatsɔ kʋ wʋkayɔ kama ɔlʋ fɛvlatsɔ la bʋa wʋnɔtabi kakawʋ ʋbui ɔkaka wʋ <hesitation> akakakʋ ɛtʋ nakɔ nese wʋ bʋa awʋ levle nitia mʋ ɛvlatsɔ ɔtani afɔ wʋ ʋlʋvlɛ <hesitation> ɛkʋ wʋ ʋlʋvle nadʋ kama kʋ wakɔnɔzɔ nʋ mɔte nadʋ kama mɔtata akɔ nezʋ ɛkʋ naɣla layɛ ezʋ tɛkʋ naɣla mɛ yakɔsʋ nʋ ɔlɛ ʋlʋvle nayixla nayixla bʋakʋ ɔlɛ itsʋyɛ sʋ ɛkʋɛdi matsi dʋ nayili kran ɔmalɛ itsʋlɛ ɔnamalɛ ʋtʋ ayɛkʋ akakʋ tatɛ kʋwania akakʋ awilewleni bi azinye ɔnʋ yakʋtʋ ɔlʋlʋ ɛvlatsɔ nawʋ ilevle nitiɛ ɔbakʋtʋ dʋ ilʋ gbɔwa iliefʋa atani azinye ɔnʋ bʋa ɛvla ayinyea ɛbʋakʋ tɛtɛkʋ wani efʋa akakʋ wʋ awilʋ wani bi natsikana xava mɛ ɛsɛ namʋnʋ tatɛkʋ ɛfʋa wani ayɛtʋ lafa.